Mullõ miildüs iks rohkõmb kävvüq. Muido ma olõ ka sääne kõva joosuhuvilinõ olnuq, a tuuga um sääne lugu, et mul um joba niimuudu põlvõq ummaq haigõs jäänüq tuust juuskmisõst. Et hää meelega tuud inämb ei tiiq. Et käümine um mullõ pall'o parõmb.